Ngua̱ sa ku̱ni ñáa̱ ikie ike kostumbre̱ xi tjinaji̱n i̱ bí kjá̱ndiebi̱ ngua ngua sá ku̱ni, sa ku̱ni si mí'kienne̱ kui xi kísa̱, ñu íkie bíe chju̱ta̱ mi̱e̱ kui xi ísa̱ ñu bátsjéjeya mi̱e̱ ike xi i̱bi̱ xi i̱bi̱ na̱xi̱nandabíne̱ ngua̱ sa ku̱ni xi si mík'ienba̱ne̱ ngua̱ nde ikie kábetsu̱ndáya̱á sa ku̱ ni xi kju̱e̱chú kan, kan ón, kaji, kañujun ike otubre̱ne̱ ku a̱ndé tibetsu̱ndáñané a̱ta nga xi kju̱e̱chú xi kan yatu, kan yatu otubre̱ne̱, nde ikie a̱ndé timátsi̱ya sa ku̱ni timijchi xi ni̱jmie nchúti̱n nchajá timijchi xi ni̱jmie nchúti̱n xii sendani ni̱ñu̱ tsjíé, ni̱ñu̱ tsjíe ikee ndé timíjchi. Kan yatu sá xinchandáni sá ku̱ni xi ni̱jmie nchúti̱ba̱ne̱, míta xi, xi kju̱e̱chúni xi kan yatu nga ngixúnne̱ ngu a̱ndé tiníkíxiñá tibéndáña níñu̱ tsjíé líka tsúa̱ mi̱e̱ne̱ kua̱, tiníkíxia níjmie nchája sán timinchandáñané, xi se̱a̱síen nga kan jin, kan jin sa ótubre̱ne̱ te̱ku̱a̱ a̱ndé tu̱ Ndé tu̱ ikie séxu ndi nchájabá kua̱ jñúya, jñúya bésu̱tji̱e̱a̱née̱ ike níxuña sá ku̱ni xi ike ku̱ni xi nchajabáne̱ xi jyán xi ñujún nga jñú yane̱, a̱nde kabesu̱tji̱e̱ane ngaa̱ ku̱a̱sín bíéni sa ku̱ni mi̱e̱, ngatsi mi̱e̱ne̱ ku̱a̱sín bíéni kui, kui ike ta̱jñú tsixúni sá ku̱ni nchajaba xi sea̱siíénné káminchasúán, káminchasúan mésa̱ján kábé, káminchasúan káfé káminchasúan ike kábétaéa ngú ike ngu indí lí kabétaéa káfasúán, káfasúan ike mesa̱janée̱ kua̱, kua̱ xi kju̱e̱chú ka jin sanée̱ nde tim, ti xincha ngatsi xi kaji̱ ngatsi alaxa̱ ngatsi chín ngatsi kábésúnñá sá na̱chu̱ kábésúnñá, ni̱a ikie tixínchándá ngatsi ndi séra̱ tixínchándá ngatsi ikee xi ku̱a̱sín ike machjén nga̱jin sí. Nga̱jin sí mík'iene̱ kua̱ ngua̱ ikie ku̱a̱sín tixínchándá ngátsine̱ yaka xi kju̱e̱chú sá ku̱ni xi kan, kan ñajanne̱ ndé nchatsikábiá lí xínkjín mi̱e̱ ike xi xínkjín ngatsi, xi xínkjin ngásti mi̱e̱ kútjín, kútjin máni mi̱e̱ nga újngú, kju̱e̱é kaní ike kju̱e̱e niyaná, kju̱e̱kání ni̱ísakui line kua̱, ku̱a̱tesín béa̱ñá ne̱sáñane Ku̱á xi ku̱e̱chúa kán, kan ñajanní asa̱ katíení sá ikie ku̱a̱tesín beya sá ku̱ni xi chi̱nga̱ káníkien, níkiean íkie chi̱nga̱ ník'iean kua̱ sa ku̱ni xi kan yatu sabáne̱, tsik'íén xa̱nda̱ mi̱e̱ tsik'íén tendsu̱ kua̱ ku̱a̱sín bíéni ya̱a titíóa nchajanée̱, tsik'íen tendsu̱ tsik'íen mi̱e̱, kábendá na̱yu̱ san kábéndá míta xi kjúéchu̱áne̱ kan ñajan sá ku̱ sá katíe sané ku̱ a̱ndé tu̱, tu̱ ike tu̱ a̱nde tu̱ chi̱nga̱ ní ku̱e̱yá, yajuní tixínchandá kua̱ timinchandáa xkáa̱ yakaji̱ timinchandáa, ngatsi ni̱ñu̱ tijí timinchandáñá. Sá ku̱ni xi katíé sabáne̱ xixtíé, tixíxtíé núyaju tixíxtíé, tixíxtie íkie núyajuba̱ne̱ kua̱ ku̱ tisenda ni̱ñu̱ ti̱jí tiséndá, kání kabéndáñá ike mole̱ kábendáñá xi i̱ke xi katíe sabáne̱ míta sa ku̱ni xi katíe nchisienne̱ káfe sá ku̱ni xi, kua̱ sá ku̱ni xi santo̱ tsúa̱mi̱e̱ne̱ ku̱ ya̱ kjue, ya̱ fe i̱kie xi katíe nga nchisienne̱ kua̱ a̱ A̱ te̱ ku̱a̱te̱sinne sa kúsín ska̱yaa̱ sané sa a katíéní a katéjnguní kúsínkayaa̱ sá kua̱ ku̱a̱sin má ike kui kju̱a̱ ku̱a̱sin íke manine̱ ku̱aá katíe ku̱a̱á katéjngu sá káyaa̱ne̱ kui kju̱a̱ ku̱a̱sín sá ka kútjín tsikjíe sané kua̱ kui kju̱a̱ ku̱a̱sin mánine̱ bantjíya ikie ni̱tjinne̱ kua̱ tii, timinchandáá sá ku̱ni xi kju̱e̱é sántu̱ne̱ kju̱e̱ nchísienne̱ kua̱ndé a̱nde nchandána ngátsi xi, xi kábendáñanée̱ xi nchasún na̱chanján xi nchasún, káminchasúan nánda káminchasúán kábétaéá lí kábetaéá sá ku̱ni tjingu tsjá kua̱ kúsí sin míée̱ne̱ tsitsíngá mi̱e̱ tsitsíngá sá ku̱ni ya̱a, ya̱a fe nchisien santu̱ ku̱a̱anée̱ xi ku̱e̱ji̱ santu̱ kju̱e̱e xí xta̱ jchá tsúa̱ne̱ kua̱ sá ku̱ni xi ya̱a fe xi xta̱ jchá te̱ ku̱a̱te̱sin máne̱ ku̱i̱nchaa káfé ku̱i̱nchaá káminchasúan xí kjúán xi ma ike na̱chanjannée̱ sá ku̱ni xi na̱chanba̱ne̱ ngaa̱ kásendáni día̱ sá kan jin sá, kajin sá kásendáni xi na̱chanba̱ kaníñúán kju̱e̱chú xi kan ñajan sá káníñúán kámichaa náxúnkjo̱ kámincháñá ngaa̱ sá ku̱ni xi naxunkjo̱ba̱ ku̱a̱jngin, nkjínin, jó sa síé titjúnni sá ku̱ni xi xi ike naxunkjo̱ba̱ne̱ a̱ma xi fechú kan ñajanne̱ ya̱, xi kju̱e̱chu̱a ngajin sin mík'ienne̱ a̱ndé nchandá sá ku̱ni nanxúkjo̱ba̱ne̱ Ikie kua kúsin máne̱ kua̱ kábéndáa náchan tíxanne̱ nga sá kan ñajan sa kútínsané ku̱i̱nchandáa kábéñúa náchan áminchabangia ngátsi kábijchi yá kábijchi kua̱ ngátsi xi fíu̱ne̱, kámicha, kámichá chu̱ba̱a náxúbá kútjín xi̱nchatá kúsín kukjúán káti chu̱ba̱ne̱ kua̱ ku̱a̱sín timinchataá tiníñúá timinchabangiá sá ku̱ni xi alaxa̱ sa ku̱ni ngátsi jku̱ya tu xi sakúnanée̱ i̱bi̱, káminchasúan, kaminchasúan náchan, kaminchabangiá kaníku̱a̱née̱ kua̱ a̱ jgi ni̱tjin mijchini sá ku̱ni ngatsi kiu̱ne̱ a̱ma xi fe santu̱ fe xi xta jchane ku a̱ndé, a̱nde nchabangi ngatsi kiu̱ne̱ kaminchandáa nándá káminchandáa tjíngu tsjá kaminchandáñá kua̱ sá ku̱ni xi fechú xi ngu sa nóbiembre̱ ku a̱nde fí, a̱ndé fí mi̱e̱ i̱ke fí kaká lí, lí sa ku̱ni tsjújanné kua̱ káfe mi̱e̱na xí feni mexico̱ kafekúa, kafekatsjíéjeya siá ike mi̱e̱jchanané, káfí, maíkakaa li íke tsjújannée̱ kua̱ tjinnée̱ xi tu̱ na̱chan bakangíne̱ ku̱ tjinnée̱ xi fí tsjúján a̱ kjín mi̱e̱ fí sá ku̱ni xi ngu sa nobiembre̱ ngu Kíku̱a̱tjín fíaní sa ku̱ni xi jó sa íkie nóbiembre̱ne̱ kua̱ mangíi̱n ngátsii̱nne̱ mangi kakajín lí sá ku̱, lí tsjújanné kábejtíji̱n xingi̱a̱ji̱n ku̱tjin mániji̱n nga ngu niyaji̱n, mangínji̱ne̱ ngua̱ ku̱ni sín kamangínji̱n te̱ ku̱a̱sín te̱ kjúée̱aníji̱n, xi kjúée̱jin niyana̱ji̱nne̱ kua̱ timichiji̱n tiñáa, tiñáñané, tiníasuyáñá mínú xi ncha niyane̱ te̱ku̱a̱, titíóña ngátsi mínú a ndaáxiní mínu̱ xi kásakúná kua̱ ku̱a̱sín ikie titíóane. Ku̱a̱sin bétju jeya sá ku̱ni sibá i̱bi̱ne̱, ku̱a̱á te̱ betju sá ku̱ni si sá ku̱ni si xí tsi̱e̱ kja̱'ndiene̱ ya̱ betjua si xí tsi̱e̱ kja̱'ndiene̱ kua̱, kua̱ ku̱a̱te̱sin máne̱ betju, betju xki̱ nitjin fíu̱ naxu níngu̱jan íkie mi̱e̱ sá ku̱ni sá ku̱ni betju jeyaa̱ si sia chju̱nena̱ná xi i̱bi̱, xi i̱bi̱ kja̱ndiebi̱, a̱ újngú a̱ újngu kútjin kjandie baku̱a nga újngu nítjin a jyánní a ñujúnní bakua̱ nga újngu íkee nga újngu kjá'ndie ngua̱ ku̱a̱sín fíu̱ naxú, fíu̱ a to̱nní mínú xi fíu̱ ni̱ngu̱ján. Sibane̱ kua̱ sá ku̱ni xi sibane̱ ku a̱ndé A̱nde ikie mayu̱ betjua sá ku̱ni xi sibáne̱, mayu̱ betju a̱ta ikie ku̱a̱sin bétju sia chju̱nena̱ná ngua̱ ku̱a̱sin mátsi̱, fíu̱ ndi̱ja̱li míée̱ fíu̱ naxú fío̱ kua̱ nchatsitsíngá kuetón nchatsítsíngá, kua̱ betju jeya sá ku̱ni sibá, tsi̱ska míée̱ tsi̱ská, betsu̱sún ndi̱ja̱ bétsu̱sún, kua̱ nkjín nkjín mi̱e̱ fekáteñáne̱ nchasateñá xi kjúan xi ma nchasateñá, kua̱ ku̱a̱sin masá ku̱ni xi si xí ike xi siá kja̱n'dieanee̱ xi, xi siá chju̱nena̱ná mixúa̱nñá.